Ma pë u bullismu jan shumë shurbise çë mënd buhen, ma shurbesi më importanti çë ki‘ të bunej ish të edukareshën jo djempt, jo vajzat ma prindërat, përçë u problema lehet ka prindërat, ka të mdhenjët, ngë ë kurrë diali o vajza u problema, u problema ë si rriten, te u contestu sociali ku rriten, ai ë u problema.